Apeu adade simiah simia mia tuka moi ile lapite hoe kotore sepue ihi na akuse utai loke waelena uhua uhua utai ho ulaihu sipakiane kotorek ke duwe ulahusapone ulahu sikate na utuka wake wa'aele utuka wake wa'aele ke' a kurandame sepui na u soso' u soso' pakeane ke a hunu ena ebersi naike u ma'ita ma'ita ke kotore peliwak ke me moi'i ekotore moi'i mua me sepue eho'i selusi e enake moa epaune ena kepai puhunu duwe saupone ma'ita ma'ita tu ka e paune hoho'e i na kepike uleu uleu peulu makena u jumur re ujumera pakiane edawese utohi ke na uju meresep pue na u angkatena u hine'e hoho'e hine'e hoho'e enau ungkina uwe u wanai ke mimia i mimia me mehono kotore ke helalae ke mo' me akuse misika bersi akuse sihono hoho'ena maselui e hoho'e